साकाहारी भोजन बहुत तरह के बनावल जा सके जे और उक्रा में सभी ज़रूरी पूसक तत्व के बनावे के खातीर अलग अलग तरह के फल, सबजीया, साबूत अनाज और प्रोटीम के सामिल <hesitation> करे के पड़े जे इस सब के मिला के और उबाल के <hesitation> सही मात्रा में पानी <hesitation> मिला के इक्रा में रंग विरंगे फल और सबजीया और बीटामिन से भर्पूर सबजीया और फल आयरन से भर्पूर होके तब भोजन जादा स्वस्त और पूसक तत्व <hesitation> से भर्पूर बन जाएचे।